تمام، هات شريحتين من التوست، سواء الأبيض أو الأسمر زي ما تحب، وبعدين جيب شريحة من صدور الدجاج أو من الديك الرومي <hesitation> شريحة من الجبنة الشيدر خاص طماطم أو أي خضار، وإختار الصوص كمان ال تحبه سواءا كمايونيز أوكاتشب أو خردل <hesitation> أول شي حط شريحة الخبز وبعدين شريحة الدجاج وبعدين الجبنة والخضار اللي تحبه، وبعدين الصوص اللي أنت اخترته وجفلوا بشريحة التوست الأخيرة.